<noise> Misy fomba aloha, fikafika, ataontsika ohatsy zao iny misy fatapera raiky tsy atao ambony motro menamena igny fa atao ambany ao i amin'igny iboahan'ny rivotry igny amp- mampivelo motro igny mba tsy hahasimba anazy de igny zany izy malemy automatique satsia tsy mam- hafana igny zany sahalan'ny hoe mandemy an'igny mba ha- tsy hahasimba anazy na may, atal- alatsika ohatsy hoe bele, bele zao atao ny bele atao ambany tany avao i de asia motro amboniny eo de malemy hoazy rafa avy de mora hany sady tsisy may fa soasoa. <noise>